Xóo naphoxo̱ꞌ kháanxo̱ꞌ, khaa arroz ñajuun, e̱ste̱e̱, no̱ne̱xo̱ꞌ ne̱ miꞌxá gajmíí maña̱ꞌ. E̱ndo̱ yáá, nu̱ne̱xo̱ꞌ ne̱ miꞌxá, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ, e̱ste̱e̱, napho jmiáxo̱ꞌ ne̱ khaa yaja, ya sea yaja nikhaa, o e̱ndo̱ó yaja niꞌga̱. E̱ndo̱ yáá naphoxo̱ꞌ, e̱ste̱, khaa arroz rí maña̱ꞌ rá, e̱e̱n nu̱ñi̱íxo̱ꞌ naphoxo̱ꞌ jmiáxo̱ꞌ ne̱ khaa mole maña̱ꞌ o mole maxa. O ya sea que, nuphuxo̱ꞌ ne̱ mangaa jma̱á khaa yaꞌdiin, yaꞌduun ooo, oo jndo náá rí ikhaa yaꞌduun naphoxo̱ꞌ jma̱á khaa arroz rí, e̱ste̱e̱, ya sea que rí maña̱ꞌ o rí miꞌxá.